Nkyɛ mɛpɛ dɛ menya mber beberee osiandɛ mber tum yɛ adze nyinara nts- sɛ mowɔ mber wɔ m'enyim a motum mayɛ edwuma enya sika biara mepɛ. Mahwɛ me- m'asefo, me mba, menye mu kun abɔ bra menya bi ahwɛ ma- m'awofo ntsi mususu dɛ minya mber beberee a nkyɛ ɔbɔboa asen dɛ menya sika bebree. Sika tum yɛ ndzɛma pii naaso sika tum sɛe so nyimpa n'abrabɔ. Mowɔ mber a ndzɛma bebree a mayɛ annkɔ yie koraa motum medze atsentsen dzɛm -dɛm ndzɛma no naaso sika nntum nnyɛ dɛm ndzɛma no bi.